Raha ohatra ka misy dia tiako haleha ka nefany <hesitation> tsy tiako havelako raika ny amboako, dia <hesitation> misy akamako zany eo dia mba izy iangaviako hoe mba embeno kely eo koa amboako io mandra-paha <hesitation> heregnako agny amin'ny tany andehanako agny fa tsy ela be aho fa tsielatsiela fotsiny raha mba mety azafady.